﻿Nimugambira ebintu ebinkwasire, mbiire nyina bingi ebyokukora, then nimusaba okunganyila, <hesitation> then nigezaaho muno kurola ngu nagila eki namureetera, kumwihaho eki ekiniga ekyobutamwijuka.